Ku ma mõtle värvile verrev, mul tule õkva muq imä miilde, selle et täl om olnuq mitu autot miä ommaq vereväq ja tuu om kuiki ilosaq mälestuseq mino jaos.